एक स्पॉन्ज जेना आमी उदोक घस्तातो उस्की आपल्या भितर वोडून घेता। आनी जेना स्पॉन्ज आमी जोरां दमता तो उदिक सोडता।